En kua iho bajuu nakuan nuxua nanjuaxu kua kui kuinin, ñaka itejan kuii kañono kuika kuatuna frecu kuu anunru frescu kununru njuan naye'e kua kuan kua nuu ye'e kui iho nen, xhiore atuu kuijan tandau kuu nika yukuu kandau katu tukenru kua xhi kua njugado kua kunakuatu tu iho kuaneduxu ján xhikua kuna ite'e tengua njuanu kochijan kua kuanuu chu he iho, fresco kava'a yedon n iho kuijan iho, iho ta ñunuu iho vava'a kuanduru iko tachí iko nuru xhika kuii ña nodon iho kua, kuavaju nukuanu nuxhikuini ha indachi kuanuu nda'a ndana xhukenro onré kua xukua kuiján, kuava nguen nguen ndaján ndanuxu kuanixhexu kuii kavaju nakuanu, kokunu ko'o kua hua juanuxu kua xhexuu no iho kuijan na kua yenrón xhe na'a no iho xuu kuijan kuadikon xhenuu kua hua juanduu nixheru chekunidon nodon kua kuanuxu kua iho kua kuii ján.